Sɛ mepɛ dɛ mekeka biribi a "ͻarpenter" bi ayɛ bi bobͻ mu a, dza meyɛ nye dɛ krataa a wͻdze hyɛ ho a ͻkyerɛ mbrɛ wosi hyehyɛ no na mefa na mekenkan. Mekenkan a, mbrɛ wobesi akyerɛ me na mebɛyɛ osiandɛ obi a ͻyɛɛ no na onyim mbrɛ ͻwͻ dɛ mefa do meyɛ ntsi emi mara munntum mmfa me nyansaa nnyɛ no kɛkɛ gyedɛ m'akenkan mbrɛ mebesi ahyehyɛ no ansaana.